Rí ikhúún, rí náa̱ guꞌjuáá gii̱, rígá mbaꞌja inii daan rí najmu̱ꞌ, gúꞌdo̱ꞌ daan yoo, daan ju̱ba̱ꞌ. Mbá dawu̱nꞌ rí ma̱jíi̱ jma̱a púrú ra̱ꞌkha̱, i̱mba̱ dawu̱nꞌ rííí na̱jíi̱ jma̱a púrú xuwiꞌ. I̱mba̱ dawu̱nꞌ rí na̱jíi̱ jma̱a púrú ya̱ꞌju̱, daan ju̱ba̱ꞌ. Nájngáá rí mámbá mixtiꞌkhu dawuun rá. Numuu rí daan xuwiꞌ, tséjíi̱ jma̱a daan ra̱ꞌkha̱, numuu rí tséꞌni ndatiꞌjñáꞌ. Ikhaa jngóó mba̱jú gúꞌdo̱ꞌ ikhúún mámbá náá rí mi̱ga̱a̱ jma̱a. Mú rííí a̱jmu̱u má xtáá mbá guꞌjúún rá, ikhaa dawu̱nꞌ má tsú chímba̱a̱ ma̱jmuꞌ xkui̱ rá. Ngáa̱ mú rí ma̱wáꞌ a̱ndiu̱nꞌ ma̱wáꞌ a̱ndiu̱nꞌ úraxi̱i̱nꞌlo rá, ikhaa tawu̱nꞌ tsú biéjuíi̱ tsúꞌkhui̱, ma̱rígú ma̱jmuꞌ xkui̱ rá. Náá má rí mi̱ꞌkhu jmiñíꞌ rá, mú rí mi̱ꞌkhuu mbáá xtílá rá, o̱ mi̱ꞌkhuu mbáá stuunꞌ rá, ikhaa rúꞌkhui̱ ma̱jmuꞌ, daan tsú para xuwiꞌ xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii wájíꞌ gúꞌdo̱ꞌ dawu̱nꞌ, numuu rí tsíyóꞌ maxútaꞌjoo rí ndatiꞌjñá i̱mba̱, ikhaa jngóó rí wájíꞌ. Xúꞌkhui̱ má gúꞌdo̱ꞌ mangaa sartiúnꞌ, rígá, xtáa̱ má tsú chímba̱a̱. Xtáa̱ má tsú mbaa̱, rígá rí i̱tháa̱n mbaa̱ mangaa mú riándo̱ rí mbaꞌjúú. Ikhaa rúꞌkhui̱ ríí najmu̱ꞌ. Mixtiꞌkhu má gúꞌdo̱ꞌ mangaa, numuu rí rígá mbá inii sartíi̱n tsú xú medio, medio kúxtá wáa̱ ñajuunꞌ, tsú tséꞌngo̱o̱ wéñuuꞌ ma̱ri̱gu mba̱yu̱u̱ꞌ náa̱ rawuunꞌ rimadííꞌ, xú ma̱giga̱a̱la jayuuꞌ ú ginitsu ejmu̱ꞌ ja. Ngáa̱ rígá i̱mba̱ sartíi̱n rí mbáku má ma̱ri̱gu rimadííꞌ ma̱jmuꞌ ma̱guniꞌ, mi̱kha, tsííí tsiémbáa̱la, ikhaa rúꞌkhui̱ rí najmu̱ꞌ ikhúún rí jma̱a xú dawu̱nꞌ jma̱a xú sartiúnꞌ. Pero mixtiꞌkhu gúꞌdo̱ꞌ rí najmu̱ꞌ.